<noise> ana owulurna kingam sura kur rayuwana kam to an miyakampikirna ka lafiyakur to alhamdulillah igo itala helmtha ku me, tunda yaka sal yaka madamn kyar to yo adu'a layar shan ka hel nalayar lafiyakur kusutu lafiya kurni a simari ka, ka saɓilkur faa kamya o duniya yini mda ɗamo ka, ka fikiraga ata vitr hel aɗi vuyiwa vitigkikari to alhamdulillah tunga goɗita ta helmthaku ana owulurna eh miyaka susumtiya sima o mifa yaɗa mo masawa yaɗa mo thewa akilamduwa ya tsaktunalamda ki tharmda to ana yini an gamsirana miyaka lafiyakur maɗana lafiya salurna lafiya to tsama an gamsurakur rayuwana kuma miyaka sur sana'anati ya harari walasal aɗi sintaliwa walataɗi naliwa yaka a rufunasiri yaka a hartu ashir kiri tiya halla kirna ki halla maɗana to alhamdulillah yaɗa Yaɗa dametisi kasu abirwa sai fidti hel aɗi montira antiyamo fikirnawa awoo miyarka vin zinna wala yaɗika sur filwa to alhamdulillah min yaɗampa kasalwa yaɗa shilku ɗiwa dametisi a susum ɗiwa rashin kwaba aa pla ashina ga ikakwabawa wala naira duku ga'ikikawa min ga'ikikawa an dametisini ama miyaka wala naira kuma ko sirkuma asira ana arkiri to alhamdulillah yinikam igoɗitala helm thaku kamya ansirakur rayuwani tunya addu'a la maɗa na ki adu'a la salurna ka hel turfayar shan gaba ɗaya ama rayuwa yini kam migi pila ga monti viti kiraga aɗimowa to ga ɗa bwoni owulurnakam katunanir na an surakur rayuwani mi hel viyan atu gi goɗi talahel vita viyani to sakalaka inshaa allah hel nima a vuyan vinatu ga itaba tsammani gamowa in allah yayarda to alhamdulillah kamya rayuwa zaman yini migipila sai ko mai sai koba awo giwuta pashirya tito fil mota a da dub mi, mi Migaɗawul sutu pashir nyi kawa gaɗa wulhu sutu mdilaka kikawa to gan zin lafiya hm ɗutagima anzi lafiya gaɗa dametisi rayuwan har han sosaiwa kamya orayuwa yini migi pila wai ga wul mdina kimaga gada wul mdina kiragiwa to ga ɗa bwoni kamya koda yaushe go wul bashirnya a ani hel kihaptini taka em matuka awo taka koba laka ko karilaka titahari anyi ga ikikawa to migi wutuni hankalagi thath thatari ga'iwutuwa kuma ga dawutu apa aninwa kuma kullum go dametisi ama migi gowul viti gata tin ga wul na kiraga migi wutu nakiraga ta iwutu apa tunga pila to idiya sai. Ki goditala hel tunda hel haptira har itiramta dama to migo harapani inshaa allahu rabbi tungawuti ganzi lafiya ɗufaga anzi lafiya kuma gaɗa dametisi kasuttum ji oharawa ko kawuttu su o asimda kawwul apa kaththu sa klo kahara sulaka, awoo <hesitation> o bangare maɗankir tsuwa yana laɗa, yaɗumhuɗa kinalada tarbiya na ɗakilaka na tu da ɗa wul sum da kada pila dawula kada kitiwa awo kokuma kada pila mi da ɗiwuta su iri awanewa dama da yahara su kazawa awo ya thiptalada sana'a kala kala wanda tiwo harari dama kada thipa kamya kada thata kasur haraɗa